Hewan yang menjijikan menurut sa itu kecoak waktu sa tinggal di papua itu sa tidak terlalu berinteraksi dengan kecoak <hesitation> maksudnya sa tidak begitu tau tentang kecok karena di rumah sa tra pernah lihat di sap rumah di merauke sana tapi waktu sa datang ke ke tanah rantau di jakarta sa tidak pernah liat kecoak karena mungkin kitong tinggal di tempat yang bersih eh jadi tidak ada kecoak tapi pas sa datang ke salatiga di sa pu kos itu sa ketemu dengan kecoak dan itu betul betul bikin sa geli jijik skali dengan binatang itu jadi kitong pu kos kosan ini kosan kosan tua begitu jadi kalo macam binatang binatang macam rayap kah kecoak kah itu su pasti ada begitu. <noise> nah sa ini kalo misalnya kecoak lewat dalam sa pu kamar kaya cuma lewat saja de tidak sentuh sap badan sa tidak begitu macam macam cakadidi untuk mo usir de kah tidak tapi sa kas tinggal saja tapi jangan coba coba macam barang itu de datang ke dekat sa pu badan kah atau sentuh sa pu kulit sedikitpun itu sa bisa berteriak besar sampe satu kos bangun atau tengah tengah malam pun sa akan berteriak apalagi kalo misalnya kitong tidur baru kecoak lari diatas kitong pu dalam muka nih tuhan ih itu bikin geli skali menjijikan kenapa de menjijikan karna eh biasanya itu banyak keluar dari kitong punya <hesitation> apa Tempat pembuangan air di kamar mandi de biasa keluar keluar dari lubang itu lubang itu ke atas nah kosong dua juga to jadi macam de pu lubang tu masih ada masih tabuka tabuka begitu jadi kitong biasa tutup dengan batu kah dengan tehel kah bekas bekas untuk bisa maksudnya supaya jang dong kluar kluar tapi tidak tau kenapa di lubang kecil pun ada cela kecilpun dari itu dong akan kluar kecoak kecoak ini dong akan kluar nah de pu tempat keluar saja sudah tempat pembuangan tempat pembuangan toh jadi macam mo kena badan tuh macam rasa geli skali kaya aduh de taro bakteri apa di kitong badan kah kitong tidak tau toh jadi macam kaya ih ini de keluar dari selokan yang mungkin de su jalan nih mungkin tidak tau ta campur kotoran kotoran mana baru tiba tiba de datang trus pernah sa sudah masak dengan kaka perempuan namanya kak mega udah masak sayur nih enak skali skarang kitong dua mo makan begini tiba tiba kecoak masuk dalam sayur sumpah itu langsung sa buang sayur sayur lapis dengan tempat itu sa tra ambil ambil lagi sa nih geli trus yang bikin geli lagi kalo kitong macam Pukul dia toh kitong macam pukul dia kah mo bunuh dia tuh itu langsung de pu tai tai kelaur disitu we itu macam bikin geli skali makanya kalo misalnya mo mo usir kecoak kah biasa usir saja sa tra biasa kaya pukul dia kah karna kalo sambil pukul tuh langsung de pu tai tai keluar kena lantai disitu baru itu tambah bikin geli lagi trus sa pernah baca toh satu artikel <hesitation> pokoknya tentang insekta insekta kalo ternyata di apa di kecoak pu poro tuh ada bakteri bakteri begitu ada ulat ulat jadi itu tambah yang tambah bikin geli lagi tambah bikin menjijikan disitu terus selain itu tikus tikus ini sa gelinya itu bukan tikus kecil kecil tapi kaya tikus tikus rumahan baru dong kaya gendut gendut bokar bokar dong badan besar besar begitu itu bikin bikin geli saja lihat de saja pokoknya kek bikin geli saja begitu ih ini de su keluar dari lubang bagianmana bawa datang kotoran apalagi misalnya dong bongkar bongkar tempat sampah itu ih tuhan baru tambah tempat sampah an kitong buang buang makanann toh buang makanann yang su busuk sudah ini jadi itu macam bikin pokonya kalo sa lihat itu jang sampe sa lagi makan karna sa langsung nanti sa punya selera makan itu langsung de hilang sa trakan makan trus yang paling bikin geli lagi kalo misalnya tikus ini pernah kah tidak kaya kitong jalan baru tiba tiba di jalan itu Ada tikus mati baru ini pas hujan hujan itu sa paling geli sudah pokonya paling menjijikan sudah kalo tikus mati di hujan hujan baru motor apa tabrak dia injak dia begitu itu bikin sa sangat geli